Ŋ mog kaa ah dzaŋgaa mulwa dzaŋga nasarya a? Daŋga a a adini tse dogh ah a dughwanu kin mulwa kada ɗugha nu dzəŋga ŋ maga-maga ka dzaŋga dzaŋga nasara, ɗughwana, ŋ labla ka ko da t'bəga siɗe, ko na daŋ asibitiŋe labka dan makaranta labka ŋ ko daŋ ndage labka ŋ mage-gaga dzaŋga nasar na hal leda sənwanta tawa da sasəna ka ko na lab da asibit ka nda dzaŋga nasara da vinda-t'-vindaka zhiraha da da vinda-t’ vinda ka zhiraha da ndzugwa-t'-ndzukwa ka tina vinda na dokta tadiya səesəna ka kuzaha da sasəna ka kuzaha, da səna t sna ka ina kuzlanata. To dzaŋga nasar na ɗughwana ɗzaŋga nasar na kana, ko na ina korel gwaɗ ndets t safak na kəla luwana səna ku na na vinda ka zhira und na vinda ta ka ɗughwanu, vinda ta ka wa vinda ta ka zhira unda wa naa nah ɗakana inda sasəna ka dzaŋga nasar na na ina na-na ina kor t'gwaɗ ndets t’ safak na na kəla-ta-kəla ka, ga, ga gana ta ga yaghw t'unda ha vinta ta vindakaa, <hesitation> <hesitation> text ŋga dada ɗow ka daa <hesitation> g’ gragha vindaa, vinda t’ kada ina da mog ka ndets, ama ɗaka na am sənakufa ŋ sənakuna na tsuhura vaghana ŋdughum ka, va tsuhura ŋ dughu dughum ka ha ina sənaka ta dewo, ga nal yaghwo na-na nah-na-na-na na mog wayagh riŋgi kədi sənən ka dada haga nafta wo. To ha dzaŋga nsar ŋgana mahghaŋ mak wo, amm idaŋ vita ŋ haha dzaŋga nasar maghaŋ mak na, ko na haganaf hogol na na-na na maslaa hweɗ ill kəɗi na nəgha ka kəɗi sasəna ka dada ghəga nafta, sasəna ka dada ghəga nafta. Amma maga ka dzaŋga nasaru na həga naf həga und kəɗi gu da rəg mak da vla uzhinha həkyeka na iffa zhira dada ghəgifta na gu fana ta molo na piəlaa inaa huɗaa <hesitation> ina kor ka gwaɗ ndets t'safak na na sasəna und ha, sa ne səna kaghi, na koɓagh kəɗi gu toɗa pta məla səna ka wa ne sənaki <hesitation> ŋ magaka chaŋga nasar nda dada muŋ wu na na va ogka, na va wog ka haa dam ha inaha nda nda ina nu mban mban-mban ciyagh nda wog na dama sana illim ŋgana ya, to-to dzaŋga nasar na ɗughuna dzaŋga nasar ŋ maga-maga ka, ŋ maga-maga ka dzaŋga nasar da klaana ta da tabga kol ka. Kol ka, kol ka labta da kəlanata har da tabga la nasar ŋgane kada uzhina yiŋ aghdiya, na naghiaŋe tsohu tsoghəŋ america nana ghaŋge tsighəŋ ŋno germany ahghde haŋ tavayuk ndu zhina nasar ghaŋa na aglideghaŋ. Tavayuk na naghaŋ ne kəla tafti dzaŋga taghaŋe kəla tafta. D'zaŋga ta ghaŋe kəla taf ta, nabnəgha alla nasar guleŋe ina mog haŋ dughwana. Haha ina maghaŋ ma haŋe, gu kəlataf ta maghaŋe, platatəl dughwana toz haŋ ɗughwana, to vaya ya. Amma kagh na gu cuhurata maka mahga haka nda <hesitation> ko dow dzeb daŋ ko bataŋ makaranta wa, haka ɗow dzeb daŋ mog da-da dan mog karafuwa kuran wa eh mankwa mankwa mankwa həm ka eh-eh da zəɗ bə da zəɗ ba makwa. <hesitation> mawa eh kaghe ka bawa matsagh na vanah-vanah ta vahna vahana tuwak ka, vahana tuwak ka avla avəla unda <hesitation> vaya guleŋ ba dzaŋgaa, dzaŋga ah-ah dzaŋga dada muŋ ŋ səsəna ka dzaŋga dadamuŋ, dzaŋga dada muŋ na guda gu d d netse da maranta te wa t'va taya netse da marant’ wat'va dəmake te wa t'va da dzov ka zəɗuk t'faya netse da marananta ŋ mara-na-ma rats na da dzorka zəɗuka ŋ m'mutaka amma ŋ magaka dzaŋga dada muŋ wu na həm <hesitation> keghe da keghe da mag ka ina na metsie keghe da keghe da takoɗ ka t’ dadamuŋ ŋgani ha inda da takoɗ ka dada muŋ ŋganu. Takoɗ dada muŋ kag dada muŋ na ah maga dzaŋga gu sənita maka ŋ maga ka magaka ɗzaŋgu na da sənita kawa, ŋ sisəna ka na gu da mog mak ah gu da takaɗita maka, ŋ sisəna ka gu da takaɗi ta maka, to maga ka dzaŋga wa, keghe da takoɗ ka t’ dada muŋ ŋga ni. Dada muŋ ŋgagh ma səna ka wa, und ko a und kaghu. Duk da da dəda und kol səna dadamun na und bewa, dzaŋga ŋgane da kəla wata. To dzaŋga na na t’ kəla haŋkala und ha na pla uzhina mawa? Rəra hankal da vla dzaŋga, dzaŋga na se ina nasar bewa, dzaŋga na dzaŋga dadamuŋ ma da da səna ka t'zəɗuka ŋ sasəna ka t'unda, tsatsəra und gol na ne tsuruka undi, tsuruka und na həsha ya, ko hək ɗa vla həkəna. A səna ɗada? <hesitation> səna dadambine yan <hesitation> dzaŋga dzaŋga dada muŋ, dzaŋga ah dadamuŋ netse gula tahaŋ dzaŋga nasara, ŋ sasəna ka dzaŋga dada muŋ na da maranan tewa t've. Yada da da zləw da kor ka dada muŋe ŋ da kor ka dadamuŋ guleŋ. Dada muŋ ba mog ina mankwa wa, se ina ɗughane mog dada muŋe gu da maranan t'wa t'va dzaŋga nasara ko na nasar ŋgana ma da zəka, haka da wahala da mog dots nasarawa unda səna dyaŋga dadamuŋ na dzaŋg nasar na vahana sətimme, vaghana sətimme avəlini. Ɗzaŋga nasar rvaghana sətimm ya, ne dzaŋga nasari dzaŋga nasar na ɗzaŋga nasar. Na? Dzaŋga dadamuŋe wahala bu na dzaŋga nasar yo, na pla ɗughwana, amma a atsa <hesitation> fəl hankal da vla dzaŋga dadamuŋ ɗughwana netse da kəfa mwata da kla da kəla mwata da kəla nata da dzor ka zəɗuka duniya da dzov ka guleŋ dzə zəɗuka lahira guleŋ. To nets ya ammaah <hesitation> amma ana oh ala siɗ na haɗ ɗanwa taghaŋ nda gwaɗa ko mbata dzaŋga dadamuŋ ko dzaŋga nasar wa, ɗzaŋga nasar na ɗughwana netse ne netse ko na sa laŋ nasare səpta dagh dəna kana ŋ sasəna ka gwaɗa taghaŋ na, na kaghe gra taghaŋe, na kaghe na na na-na na ne mbaɗa mar ŋ mota ndaghaŋ se danvaye todz kun nda nahaŋe, to dughwana, ŋsəna ko na we da ko we-we-we da ghaga nafti we da kor na unde dagh diya nda kaghi, na zhərata va ƙyira ta ɓala wurna haŋi ŋ nda ha səna ku ne da ɗaŋwa ta haŋ nda kaghi. Amma vita sasəna ka dzaŋga nasar na na ah na kaghe und avla ta haŋ na zhore zhara na ta haŋ va kaghe səna ko nu ah aflaɓal na pla ɗughwa no dzaŋga nasar nda dzaŋgaa ah dzaŋgaa dada muŋ ŋgana dugh wana, oh mm uzhinha na na ka yibataf tal dzeb daŋ da ɗots <hesitation> dzaŋga nasar ŋgane <hesitation> dzaŋga nasar ŋgane ɗughwana awa ɗatsa koɓa awuŋ ta uzhinahun damn dzaŋga nasar nda dzaŋga dada muŋe, ko na kegh ko na ko-ko-ko na <hesitation> lebra mog ka ma ɗatsa koɓo ŋfa uzhinaha. Maga ta ka vahana na ndzukaa wurka, ndzuka wurka na ndzuka wurka na sa na sa na ŋgo togo t'ŋgəl, toŋgəla eh ndzuka wurka na sana ŋa t'go ya, dzeb da muvaghe ah dzeb daŋ yara, na nane sa mogəl sa wurka eh sa wurka na ŋ sasəna ka dzə t' dola na na ye zale eh dzə dola sasaka ndina ŋ slərpa ha to kaghe zale ah labtala ka da muvaghe ghəva't-ghəvaka buha ghwaŋa bu buha ghwaŋa da vla buhu ghuitafamsaka sukwa gha da mahga da mahna na tak caka-caka ta ndəgha kaghe zale sa wurka na, sa bndina va wug gha haha sla, haha ghtakwale, haha ko nu mahga mak na kaghe zale. Sa wurka na sa a <hesitation> uh uzhina ha tərrr ah wawa hga nde tse va boga wa wuma na ka taya, faka taya ah didya, wuma na ka taya faka taya ahdiya, wuma na ka taya faka taya ahdiya, uzhina hya nda murkwamba taŋ na pla sebəl da gana yaghwe na va amgham ka sa wurka, ya na məna. Amma ɗakana na ah gwaɗa həva, gwaɗa ala gwaɗa-gwaɗa gwaɗa həva ah gwaɗŋa na inna na dzaŋga nasar na dzudza k ndzuɗuk ɗakana səna ka dzaŋga nasaru na na ina na ya həva ɗaka na na alla mog dzaŋga nasar ma ha kwana tahaŋ wa na həva ta həva hay ɗaka na həva ta haŋ ɗakana guleŋ aga gwaɗa ghwina sata na na ina va kwana ta haŋ dzava-dza-haŋ ŋ't'va nasar ŋgane aha guleŋ gu dzeb mahaŋ da həva va kagha Kaghfa həva ina ndzəɗa ya ha kwaɓaghwa, ndzeɗa ɗaka na ina dzə t'udz ya, ndzeɗa ina dzə t'udzə ya ŋ daŋ ndzəŋa ka na ne da mog ki yare-yarəl re ude-t'udale ɗakanare, ne mog la ndzeɗa ina, zle t'udze ya, neghaŋ eh dzara koɓa nasar ŋgane guleŋ gol kor mahaŋ da ghra va kagh zər tsahab haŋ həva va kagha na mog, haŋ sləna nda hil haŋge gu da dzor mahaŋ t' ndzəɗa haŋ kagh guleŋ. Na kaghe maga taŋ sləna muvagha taghaŋ anagha na kaghe maga tan ana ghətakwal ghəpoɗ haŋ arvar haŋ, na kaghe maga tay sləna, eh mankwa na eh mankwa mm. Zlavatakini uzhina ghini awa maga taŋ dzaŋga nasara nda dzaŋgaah a dzaŋga dada muŋe dadamuŋe da kla dada dah, da-da-da-da dah da takama t'undu da takama t'uzhina hune da takame da ta ka mauwuf ta da dzov mol ndzu-ndzu ndzuka ɗughwana, amma ha dzaŋga nasaru na eh mankwa eh mankwa ndzuka ɗakana kol dzaŋga na sava, ɗughwana makkun dughuna use.